ⴽoⵍⵉⵡⵉⵙⵉⵙ ⵜⴰⵏⴰ ⵡⴰ ⴰⴷⵉⵎ ⵎⵉⵏⵓ ⵜⴰⵡⴰⵢⴰ ⴳⴰⵔⴻ ⴷⴰⵣⵎⵉⵢⵉⵔ. ⵏⵉⴼⴰⵜ ⵍⴰⴼ ⴱoⵍ. ⴱoⵍ ⵍⴰⴼ ⵍⵓⴽⵓⵎⵉⵙ ⵊⴰⵎⵉ ⴰⵍ ⵀⴰⴼ ⵜⵉⵢⴰⵏ. ⵏⵉⴼo ⵍⴰⴼ ⵙⴰⵍ ⵙⵓ. ⴻⴷⴷⴰⵡ ⵢⴰⵡ ⴰⵏⴰⵣⵎⴰⴰⵉⴽ. ⴽoⴷⴰⵡ ⴻⵍ ⵢⴰⵡ ⴷⵎⴰⵙⵀⵉⵏ. ⴻⴷⴷⴰⵡ ⵢⴰⵡ ⴰⵏⴰⵣⴼ ⵏoⴼ. ⵙⴰⴷⴰ ⴰⵍ ⴷⵙⴰⴰⵀⵉⴷ. ⵜⵉⵎⴰ ⵡⵓⵣⵓ ⵍⵓⴽⵡⴰⴼ ⴰⵏⴰⵣⵎⴰⴰⵉⴽ. ⵏⵉⵔⵙⵉ ⴰⵜⵜⴰⵡⴻⵉⵏ ⵏⵉⵍ ⴽⵡⴰⵇⵍⴰⴼ ⵀⵉⵏⴷⴻⵔ. ⴰⴰⵜⴰⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵜⵜⴰⴼ. ⴱoⵍ ⵍⴰ ⵏⴰⵏ ⴽⴰⴷⴰ ⴳⴰⵀⵉⴷ.